Muḃabutieŋ, íloohe źifiami muḃabutieŋ, butiẽkaroo, búdio ómbiro, éxolu ónduro, kagio ókiro, moimi ílooŝamaŝio, sóźifaniloome.

Ílohe imieŋemieŋ. Muḃay emangu, íkaźu, daa, dís, źíźiḃae, íka- bupaw, bupaw niḃuḃay, nibaxu, baxu nna, búloo buġago núḃuhumin. Amiñaḃona kaśe nilimembo áñi, moiniġaɭo muśe oraḃale ólom, nilimeźeḃo, buġaguḃo. Numuḃaan buxu, baxu boo boġadidiśẽġoġaɭo, õõ baxu núḃuhumin niġainimuṗe áɭomin, ahaŋuġanaḃo níḃero purġaɭo baxu. Amooġo naḃabaxu. Áminiɭo min odumo, mimo mími muñadianumulim, paske baxuḃom. Źís, źís muṗe níźihumin, kuŝambo, núġuhumin alanelafa nilem, múḃamoġuhumimi. Daa íleruġahumi, me daa ola, ola nóhumi. Aminaho níneho, ámifiiho, níne aḃaa nífiiho, níɭafuho, nirẽ. Muḃa móehumimineñi muṗe: mómuṗeḃubombom. Imangu sóo soininiġaɭo areŋ nihaa. Soiɭeru siombiḃomi iñameiniahamerebieḃen.